Nkayenzire nze nka- nka America ahabw'okuba niyo hariyo obusingye, niho hariyo ebintu birareeta esente kandi niho hariyo buri kimwe kyona eki baragamba kiri America tihaine ekitariyo.